Tä'ak nkä'su't kasyi' pero ntzäjkut wätzäjkupä nkojtayu't niwi, nkojtayu't koya y nkojta't cebolla, tomillu y ajo, nkojta't vinagre, nkojta't hoja de aguacate, hoja de laurel, dejenä ja'supä't ntzäjku wa'ku't musu licuatzäkä, entonces mojtu't je pollopi'k wa'ku't sosu como media hora wa' consumitzäjku je pollo, wa'kutyät musu nkä'sä, känhusye'nhojmä ntzäjkayut este arrocito wa'ku't acompañatzäjku y 'yane'ji'knhtumä.